To ma: man sum ɗə:li gin ɗaŋ ca: poləm a myani mən riŋən ɗaŋ mya riŋən ka ga yasl wayi kə ndai a <noise> yasl gon ka səŋ yel ŋərwon ɗaŋ cà fi ŋən a yasli gi yi mari tə yasl wa. So, kaman yaddayo ɗaŋ mya wul kaman lokaci yo ɗaŋ mə shishi daga dun mə sli a ləb mənwom ɗaŋ ca: ŋwobtaŋ ga:m so dan kya sən yel ŋvrwon ɗaŋ ca:fi to ka yeli yi mari in kya sughəɗi ce ɓasmi ɗun kaman yeli gərwon dang mya fi yi mar amma kuma lokaci gwon kyasəŋ yeli gərwon ɗaŋ ca fighen ka manda kə man yeli a ce goppi yi mari. so yan kya ri:ghən kya nda ŋəni a zaarsə mari-mari, yir wa, gin kayel kaman ca: kara ni yelŋən ŋai. mə shishi daga dwun mə ga yasl sayawa, <hesitation> mə vərmi ŋa gam vi zuwa ko maybe mə sli gip Abuja to ka sləŋ yel za:rsə ɗaŋ ca fighən rayuwasəŋ banə rayuwa wonɗaŋ gon a mbi tə tə gonəŋ konu ca: ŋal ni gən tə vər vi:wos ləb ya tlai gin na: slə tə ce dwun gin tai dun kab ca: slə nə vu:ŋən gnalgən agən ɗaŋ sutu yafi tə man vər gərwasəŋ vi: amma kaman mya:ni ɗaŋ mi ce dunən, kaman ɗaŋ lokaci gin ɗaŋ mya ndər ŋən gya gna agətən. Da wuya a man tumi ɗaŋ ma jwa:m wopi nu domin konu a kir sli a ləb kə la: domin tə səŋ hada ŋa ngənwon ɗaŋ a fi di ndə:r to kya th məni gya gi da shike ca gingən kitən ka səŋ yel ngərwasəŋ dan ca fi yi mari amma kuma kya man tsənni a ɓital ngənes kya paŋ ɗaŋ kə yeli so kaman ɗaŋ mya:ni ce du:n ɗaŋ mya gingən kitn gaskiya mi polngəni sosai domin gaerwon daŋ watləm mya nayi ɗaŋ moŋsə har ca sular mi ɗaŋ moŋsə amma ləb ya man mɓwa gi kaman ɗaga dorowa sosai, yan kya rin ta cet kə ləb wa:n kya ɓə:t ngərshi gin wuri? Kya fushi tə wul tu ka; gwan nə daɗi, toh tə yisəŋ tu a kan da cewa lokaci won ɗaŋ ki a slyaghən wahala tə tayi gwasəŋ a daɗi so nə ngərwon ɗaŋ ya kya rigən ka yel agən monda a yiir ka yel ngən ɗaŋ ca fara kuma monda tə zaarsə-ka yel ngən ɗaŋ ca fara tə kabila gin ca fingən ngərshi gi kya sungədi kaman yel kabila ŋwai ma mari ka wultu gara gopi ya don wo səŋ a ləb namboŋ ba ka dya kə gane ngərwon nən amma yan kya ŋelangən ka gane rgən won ɗa ɗikes mondah. Ka ɗya kuma ka gane gən ɗaŋ ca: faraŋənɗi <hesitation> ləb mari mari, ka dya kuma ka slən ku:p rayuwa kapkə gonɗi kaman yaddiyo ɗaŋ mya ca iri kaya na valti gya gwon ma mya ca taŋyaŋ ca:na yel ŋə gane tu gin nə mənwopm. Kya sən tu mənwopm gya gon ɗaŋ tə samat ɓashi ɗan kya cadi har ka ndai a zle wasəŋ bata yisəŋ tu lailai gin nə murgən dwan gən yirən ca yel ɗaŋ kutuŋ ba gin nə ce gwasəŋ domin yandayo dan ca:ŋən kaya wos, yan ŋən ca mya səit vi mən wopm tu ŋelaŋən ca ca yiir yailgən ka diya ka nda ko ɠo kə ndər kə nyoli di, said ai kyani kya gitshi tu bari mə fushi tu mya:ni minə mən tsən ko kabila gin tsən, amma kya tlə ɗaŋ kya fi dyaŋ dyaŋ cana yel ŋə tə yisənyi tu dashin nə səmbər so, kya nyol kə ga dəni kada ayi git konu tə yi:səŋyi tu kinə səmbərəŋ, fi kokari ŋən ɗaŋ ca fi kyani ma afi domin ka mali a dhe wasəŋ ca: man nə ŋəshigon ta wultu gin ma mi namboŋ. So ɗabia wasəŋ daŋ ca: fi yan kya la:bshi ŋal baya wo ɗya gane tu kə shishi daga a ləbi gon gən kə ma ni kuma duk yasl won daŋ za:rsə ca sləŋai ba ka taba ka yel yasles daŋ kaman ba ca lu:i shiya myan sayawa mə gase kya slə du:n ka sən tum kya dwun kə tumi, domin sayawa ba mə su tsəŋən a ləb namboŋ ma tsən ndai a gib yare monda ka sən tumi mai ndai ɠa dai domiŋ om duk ŋəndaŋ nə kab kə ciŋən ken kasən tumi mi da dan, don ba mya ɠaga ga:məŋ, duk agən daŋ mafitə tə ləb va:agənen basayi wo dup wul ŋə tu mah ndatə kawai amma kya slən tə nə yare won, wo wulŋə tu myani fa bama ɗya ma fiŋ amma Basayi ya yel yan wa ɗya wo taimake ken wos kawai wo nda tə yan gən ca mya ɓital mən wopm daŋ kada mə nah a tsaŋən ləb namboŋ vuŋ ndaŋən a ləb za:r ca ca: yi:r yalŋən ŋai kuma ca ca za:rsə a kara mi yisəŋən, cik ca kara vərtə wopm domin ləb wondaŋ kafi tsamani mən wopm ŋai vəŋ kasəŋ tushi da dan, ŋərwon daŋ mya sə:d vi: mən wopm tu ŋelaŋəni yi ndara mə ci gaba ŋai amma mya ŋelaŋ yitə ɓitalgən wopm, mya ŋelaŋ nə ra: wumgən domin mə man fi ŋərwon daŋ mə man lu: yasl wopm ŋai domin kyatu basayi ŋərwon daŋ Basayi ŋərwon daŋ cha ti a rayuwa wos kəndi.